Vihkõ pruugitas <hesitation> egäsugutsidõ asjo kirjäpanõkus. Olguq tuu sis koolih, <hesitation> kotoh, vihku om alati hää asjo kirjä pandaq, ku saa naid peräst miilde jättäq vai lukõq.